komiði sæl og verið velkomin í

í kvöld fjöllum við um konur í iðnnámi og krakka sem kynntu sér málið betur heyrum af banni við því að auglýsa óhollan mat í Bretlandi og kíkjum á frekar furðulega

í Rússlandi ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir það eru ekki mjög margar konur sem starfa við iðngreinar þrjár konur ákváðu þess vegna að kynna krökkum iðnnám og sýna þeim brot af möguleikum

námsins Margrét er rafvirki veiga Dís er húsasmiður og Kristín

iðngreinum þær eru allar í Félagi

félag

er konur í karllægum iðngreinum við erum núna mest

að reyna að efla iðnnám vera sýnilegar vera góðar fyrirmyndir þannig að fleiri hvort sem það

fari að hafa áhuga á iðngreinum

kenna okkur að karlar eru meira í smíðum kom það

fleiri konur smiðir ég hélt

alla vega meira en þúsund en það voru bara fjörutíu eða eitthvað sem mér fannst bara skrítið það er mjög skrítið bæði mannfólk þannig að ég skil það ekki alveg ekki kannski af því að karlar fái meiri athygli en konur ég held að það muni breytast

reglur sem banna auglýsingar á óhollum skyndibita nálægt almenningssamgöngum voru settar í Lundúnum í gær það eru mjög

margar auglýsingar í strætóskýlum og lestarstöðvum í Lundúnum fyrirtæki keppast um að ná athygli vegfarenda og auglýsa

vörur og þjónustu eru stór hluti þeirra sem eiga auglýsingapláss helsta ástæðan fyrir banninu er tilraun til að halda hollari kostum að börnum og unglingum borgarstjóri Lundúna segir að offita barna sé mikið vandamál samtök auglýsenda segja aftur á móti að bannið hafi lítil eða engin áhrif á það samkvæmt könnun frá því í fyrra voru langflestir íbúar Lundúna sammála því að banna svona auglýsingar bannið nær til strætisvagna sem borgin rekur

lestarstöðva leigubíla og sporvagna skyndibitakeðjur hafa tekið vel í þessar breytingar samkvæmt upplýsingum frá Samgöngustofu Lundúna þær ætli að halda

auglýsa hollari vörur það var sleðakeppni í Rússlandi um helgina þar sem sjá mátti fjölskrúðuga snjósleða af öllum stærðum og gerðum það er gott færi þar í landi þessa dagana til þess að renna sér sleðabrekkan fylltist af frekar óvenjulegum snjósleðum þegar

svokallaði fór fram keppnin hefur verið haldin árlega í sex ár í

í Moskvu verðlaun eru veitt fyrir frumlegasta sleðann og þriggja til fimm manna lið leggja mikla vinnu í hönnun og búninga svo eru auðvitað verðlaun fyrir þann sem kemst lengst þarna voru furður allt frá skriðdrekum og yfir í bangsa á flugi sigurliðið annað árið í röð var

en þeir félagar þutu niður brekkuna á vígalegum múrbrjót

léku sér í Smithsonian dýragarðinum í Washington í Bandaríkjunum á dögunum en þar var allt á kafi í snjó þær létu það ekki stoppa sig enda með þykkan feld klifruðu í trjám átu